Ia, koa fa misy kilô zen̈y tianô pipen̈y apetaka amin’ny kakazo mampiasa maritô. Ke mila atô mahitsy akendriky zen̈y kilô io aviô amzay mipepiky izy amin’ny alalan’ny maritô io zisika izy midriky tsara an̈atiny zen̈y.